E merr ni kofe e mush me ujë t'nxehtë edhe ja shton sapunin ose detergjentin për tesha. Mandena i qet teshat që po don mi la edhe fillon me i shtrydhë edhe me i fërku me durë e aty ku i ka tollat, e masazhon ose e fërkon pak ma shumë. N'fund i shpërlan teshat me ujë t'pastërt derisa detergjenti t'heket komplet. I shtrydh, po jo shumë se se mandena të ndrydhen fort edhe i qet me u terrë.